Ohatra hany miaro amin'ny tontolo <hesitation> iainana zany ôhatra aminay aty hanimirongo zay hanimorongo kôfa piapiahagnao na alainao vao maika ndraiky izy mamelagna vao maika izy midoroboko vao maika izy mitsiry zany hoe zany vay may mampitombo le kakazo zany le izy.